Amen toboh ade luke- luke kecik ibarat e tu luke kene ladeng lah dikit ape luke toboh uman dayi ini kelabo dikit, itu carek toboh nak ngobat e tu dengan carek di pek betadine dem pek ub dem di pek ubat ubat abang kak tadi dem tu toboh diberseh ku dai, dem diberseh e kan, dem tu pai ditotop dengan name e perban, nah pai men dak katek perban di umah tu dak katek perban make yang name e ini hansaplast ontok notop luke toboh tadi makenye dak tebukak, amen karne amen ye tebukak luke toboh yang kecik kak tadi pacak jadi beso, kan kuman- kuman masok kesitu dak diubat pulek jadi ye pacak masok ke dalam luke toboh tadi, tu la ye pacak mesok, apelagi men toboh ade penyakit ibarat e, nah itu ye pacak mesok dengan dengan toboh dak langsong ubat tadi dak nge pek ubat abang dak ditotop dengan perban tadi ye pacak meso dewek, la puk sekecik ape bae luke toboh tu haros diberseh ku dai dem tu pek ubat abang dem tu totop dengan perban.